عشان تنظف الفرن تجمع الادوات اللازمة للنظافة افرغ الفرن جهز المنظف طبق المنظف ووزعه المعجون على حسب المساحة والاسطح الداخلية للفرن انتظر لحد ما يزول شوية بقع فرك جيد للسطح وشطف للمكان نظف الرفوف وجففها وهكذا تكون عندك فرن نظيف.